Ztal clazy plat nu’, val za nuny plat nxyn, usni par tywg ra curyëx, curand, val za’ra lechug, giny, xity, gyw lony nu’ vez, chi rac th fiest roh’, rcaa rava ra plat, nu’ ra plat gyw, txi ry rzyú raba cald, chi rani rynen, txi rgyx raba ni loo mez, txi cun ra’ verdur gui rac, gula mer nía, nu’ vez racché xob-giny, nu guel za xob-giny gú’n, xob giny, txi lany ra plat gyw gi rcha raba ra comid gui, txi nu’za plat nxyny, nu’ vez ga’za racnii gus par gáh getxtily, gula taz gáh lony, taz chocolaty, txi rgyx raba val getxtily loo ra’ plat nxyny-gy, gulá nu’ ga ra plat unicel, nii txi raczy ra cumpleany, txi rgyx raba pastel lony, nu’ vez gulá te cath quiby xat raba trast, chi raa plat gi run raba gus te tëtx gany, te tip riad trast, txi zy run raba gus lany, ra plat gí, ra plat nuny nxiny, cat za nxiny te zany txi queit za, <hesitation> queit za, queit za nxiny te zany va, txi lany gy rtxa raba ra beel nu’ vez rtxa raba beel gaá lo plat, nu’ vez hasta bxady rtcha lany gy.